المفاتيح العشرة للنجاح، لابراهيم الفقي - لانو كتاب يعني صراحة حيل غير من نظرتي لكثيغ اشياء ،اشياء كنتو اشوفا مستحيل اطيق اعملا صاغت سهلي، بالنسبة لتفكيري يعني، يعني يغير التفكير يعملو ايجابي اكثغ - ولهذا انا ارشحو لغيغي لان دائما نحنا نعيش بدوامة السلبية ونغيد نطلع منا